Paprõ tegemises kah'os tulõ väega pall'o puid ja mõtsa maaha võttaq. Ja sis tuu puit hakitas piinüs ja säält võetas tselluloos vällä. Ja sis tuust tselluloosist pressitäs papõr, miä sis lõigatas parajas ja viiäs puuti vai mujjalõ edesi.